د نوک په نوم یو پخوانی تمدون د اوسنۍ ناجریا په سیمه کي وجود درلود. دا تمدون د میلاد څخه زر کاله مخکي یعني درې زره کاله مخکي وجود درلود. دا د افریکا براعظم یو له اولو تمدونونو څخه و چې وسپنه یې ویلي کړل او د هغه څخه به یې مجسمې جوړولي چې ډېر په پام او توجع سره تراشل کیدلې او تر اوسه پوري یې اثار پاته دي.